फूद् एब जग्र हर् जुन्ग् पैति मेअम्। भेमर् प्रए जै यु। त्से को जुन्ग् लिमितेद् दिएत् औ जने रुन्ग बतै। जै यु। जेरे युन्ग् खम्पर् को बो बर्र जब एब अलु पर्र् को बो बर्र जब। ओबेसित्य् ज लन्ग। पम्पै। जुन्क् फूद् बन्ग् रेज बतै। उदेनि प्रोब्लेम्स् जै यु। अर अछर् अद तेरौ है। विनेगर् गनन्ग् बुस्तु जब। त्से हतै औ बेमर् जै यु। एब हतै नि चवितिएस् जै यु। सुगर् बर्र जबतै। दिअबेतेस् प्रोने है जै यु। भ्लूद् सुगर् लेवेल् बर्र जै यु। वितमिन् एब प्रोतेइन् बुस्तु जबतै। <hesitation> भ्है बेनि सन्। भेनि पक युन्ग् बर्र मिछिलेअ। <hesitation> <noise> न जिर अलुन्ग म। ओम्रेनु बर।